Ordinateer mooftirta humpito ko ene jogii ngaandi, ko e ngaandi to, waɗte. Kala ordinateer ina jogii ngaandi mun, kala ko mbaɗɗa e mun ni woni moofto toon. So tawi ari, a udditii, a yehi to mooftunoɗa too, tawa toon malla tawi a naamniima ordinateer o yaltin ko kokkunoɗa ɗum ko, ni woni artira hokku ma.